<noise> An karazagna voa le fantako maromaro zare ankato môramasaka, masopapoety, voanjo maigna, voanjorôko, voanjolava ah, grôpa, pitipois, <hesitation> sôja, voagnemba, tsaramasô, avy akeo koa voanjobory.